Misy hety volozay mba tiako atao raha, troa kotey zay ny añarany. Izy io zañy a ny amy sisiñy avao ny miala, amy sisiñy havia iñy miaraky sisiñy avañana iñy da afara ao koa. Misaotra añao raha fa teña izy tokoa raha ty teña tafavoaky ñao izy tiôky.